الرقص لغة الجسد، لكن لو كنت راقس مشهوراً بتقدر تعبر عن نفسك، وتوصل مشاعرك من خلال الحركة، تخيل نفسك تركز على المسرح وتبهر الجمهور بجمالك، أما الكوميديا! الكوميديا شيء حلو وبيفرح القلوب، لكن لو كنت فناناً كوميدياً بتقدر تساعد الناس وتخليهم ينسون همومهم، الكوميديا والرقص كلهم فنون جميلة وكل واحد فيهم له متابعينه، الكوميديا بتعتمد عن الزكاء والطاقة الإيجابية، والرقص بيعتمد على اللياقة البدنية والجمال، الإختيار يرجع لك وشوف إيش إللي بتحبه أكثر.